Mi meeɗaayi mi yaha leydi Makka, mi yiɗi boo yahdu ndun, ngam mi yaala Suudu Mawndu; Suudu Jowmiraawo mi hinna.